Gayime ne míawo mí nɔ ɖevi mea, me ɖevi meo, mí tsi viɖe. Mía tɔwo de na mɔlu gble. O de na mɔlu gblea, <hesitation> wó yɔna mɔlu ɖe be mɔlu kpui. Wó yɔna mɔlu ɖe be mɔlu gã. Mɔlu- etso na. Eɖe li tso na leke. Eɖe lia eya nɔna kaka anyigbã tɛwɛ. Banalement, enɔ na shi gbe be <hesitation> abɔ ɖeka nene. Eɖe nɔna shi gbe be abɔ fã nene. <hesitation> eyi ne le shie abɔ fã wan nenea, etẽ na wu eyi ne so abɔ me. Donc, neebe mí dui nenea, mí zĩ nae, mí va xa nae. Yetsã wɔna shi be ebli ɣleti ame tɔ ke ye yetsã wɔna. Le ɣleti tɔ, ɣleti nea me kpoa mí ɖe- mí tso nae. Ne mí gbe tsoe kpoa, mí ƒo nae kekekekekem, ƒonae. Mí dzi na bash, atu <hesitation> nuyawo, zĩngi wó, mí dzi nae, atsoe kekekekekem. Ne mí tsoe kɔɖe edzia, mí ƒo nae. Mí ƒo nae be hle na le atsia ŋutsi. Ne hle le atsia ŋutsi nenea, mí tsɔ nae va yina yetsã be mɔte li. Mí tsɔ nae va yina vayi zĩ nae le eme. Ne mí zĩ nenea, mɔlua míawoa mí zã nɛ, vovovo. Míawoa mí zã nɛ vovovo. Ɖeke mí zã nae ɖo? Mɔlu ma fia, mi tsɔ nɛ atsaka kou bli vayi tou na. Ne etsɔ- tskakae kou bli vayi toua, edẽ na nyui ɖe, nya na kpɔkpɔ, nya na ɖuɖu tsã. Ne mí gba tsɔea mí ɖa na ye ŋutɔ ɖeɖe ɖu na. Deshi yine ɖeke ne edzro wò ɖoa, aɖae ɖe edzi. Ete ɖae, akɔ deshi ɖe edzi gbagbalo, ete ɖae a wɔɛ- atu yebese akɔ ɖe eme gbagbalo aɖu fã. Mí ƒo na zogbɔn kui nuna. Eye mí gba- ne esu gbɔa, gbɔ susu normal aa, mí tsɔ na le eŋutsi avayi sa. ne mí tsɔ mɔlua tsɔ tsaka ku blia, mí ɖa na akume mí tsɔ yi tsu na le mɔte me, gbɔ na va ɖa na akume kui. Parceke enu enyia, ete na ewɔ. Ete na ewɔ ye ɖuɖu mea tsã, egba nya na kpɔkpɔ koa. Enana, nye me nya leke ma agblɔe ɖo. <hesitation>